Qëllimi i artit n'shoqni osht shumëdimenzional. Nëpërmjet artit shprehen ndjenja edhe ide edhe kshu i ofrojmë mundsi njerzve për me reflektu edhe për me u ndërgjegjsu. <hesitation> Arti munët me i sfidu normat edhe munët me i nxjerrë n'shesh krejt padrejtsitë edhe mundet me nxitë edhe ndryshime. Arti pasqyron kulturën edhe identitetin e nji populli edhe krijon lidhje në mes individëve.